Nka hati bangira ntorane ah'okuza ahi ntakazaga omunsi yoona, emyanya ekanyira nkagiire Singapore ahaakuba nikimwe omu bibuga omunsi yoona ebiri ebiri ebirimu abantu bakye, bitiine butegyeki bugumangiine, tibiine president, ahandi nkagiire Johansburg omu SouthAfrica, ahaakuba hariyo emyanya mingi eya <hesitation> eyo omu Rujungu nibakyeta cultural eine omu Rujungu nibakyeta cultural heritage eine enyamya mingi ey'emigane na ne- ne- n'ebyabiireho. Omuryogwo omwanya kuhika ahi yaahika izooba eri hakabayo ebintu bingi nk'eby'obutegyeki ebya Nelson Mandela ogwo owaabiire president waayo ow'okubanza. Ahandi nkagiire Kigali omuri Rwanda na Kibeho ahaakuba nayo hariyo, hariyo ebintu bingi omu Rujungu nibakyeta dark tourism ahu baitiire abantu hakaahariyo genocide omuri rukumi rwenda kinaana neebiri tindi yeah omuryogwo omwaka nantaayebwa hamwe na Kibeho ahu Abakaturiki bakwikiriza ngu Biikira Maria akabonekyera abiishiki bashatu mbwenu naanaagiire kutoorana omu myanya y'okuzamu nkaaza omuryegyo okusingayo.